<hesitation> seperti apo pekerjaan yang ideal itu sebenarnyo beda-beda orang itu beda lagi standar ideal nyo, cuman kalau kito biso normalisasi yang ideal tuh yang pasti yang biso bikin kito nyaman, <hesitation> nyaman itu dalam artian yo kek mano kito di tempat kerjo tu kito biso ngelakuin apo yang kito ingin lakuin dalam hal pekerjaan terlepas <hesitation> itu memang job desk kito, terus kek mano pekerjaan itu lingkungan kerjo nyo tu biso bikin kito seakan-akan kito idak berado di tempat asing, <hesitation> soalnyo sekarang-sekarang itu banyak nian pekerjan-pekerjaan tu yang terlalu menuntut, jadi nyo tu <hesitation> karyawan-karyawan nyo tu ngeraso kayak dak nyaman <hesitation> disitu, banyak tekanan <hesitation> segalo macam dak se kesesuaian gitu. jadi kalo bicaro ideal nyo, yo ideal itu kek mano kito biso dihargai, kek mano kito biso nyaman di tempat kito kerjo, terlepas dari penghasilan nyo seberapo yang tentu nyo jugo biso ngidupin kito, ngidupin keluargo dan ado jugo tabungan untuk maso tuo.